आज कल बाजार में देखा तो ओ अलग चीजा नकुन्ना कटन वास्ता उपयोग में लिया करा है। उनमा सभू ज्यादा होया करा है बिन्न ना इंग्लिश में नेल कटर किया करा है। मैं तो रहग्या गया का तेथ आदमी तो मैं तो इनना नखन्न कटणीयो खे देवा हा। क्युकि बू नकुन्न काटबा में ही उपयोग लेवा तो मैं बिनो नाम टिक्का दियो नखन्न कटणीयो। नखन कटणीयो बिना कोई सरीर माता चोट लगार नकुन्न कट देवा है और ना खून आवा ना कोई बात। इन्नो नकुन्न भी शोर शोर कट जावा है।